<hesitation> Tsy ny alika rehetra no tia olona sy mora sangiana, fa arakaraka ny karazany. Misy karazan’alika tena natao hiambin-tanàna dia raha masiaka be ry zareo. Dia matetika ny alika kely koa no tena <hesitation> tsy tsy dia tia eny eh tia olona izy fa <hesitation> masiaka kokoa izy izany amin’ny olona tsy fantany dia raha mipetaka aminazy ianao an, na mikitikitika anazy dia tonga izy dia manaikitra, dia ny alika kely no malaza hoe <hesitation> manao manana an’izay toetra izay. Dia ny alika lehibe, ny alika be indray ohatra hoe ny St Bernard an, ireny no malaza hoe <hesitation> tia olona indrindra satria ngeza be izany zareo dia ohatra ny hoe tsy mampatahotra ny manatonatona anazy dia izy koa misangisangy be.